Паста намудҳои гуногун дорад, мисли спагетти, феттучини, пенне ва лазаня. Ҳар як навъи паста дар таомҳои мухталиф истифода мешавад ва барои омода кардани соусҳои махсус мувофиқ аст. Масалан, спагетти бо соуси помидор ва гӯшт маъруф аст, вале лазаня як таоми қабат қабат мебошад.